Ɛkʋyɛ wani ta abʋɛ kawʋ bʋa ayɛkʋ bʋadʋ ɛtuse lila wayɛ ɛzʋ, ɛzʋ abʋɛ kawo kubaŋayɛ wuyɛ ɛzʋla mɛwʋdʋ ɛtuseli wʋyɛ fufu mɛ wʋdʋ ɛtuseli Omɔli mɛ abʋɛ nʋ ʋsisʋ nʋ ɛdiɛ worevʋ nʋ ɛfʋyi wani ʋsisʋ ɛtuvli nʋ ʋsila abʋɛ kunayɛ dzuklɔ wanibi la onetsue ɛkʋɛdi kama <hesitation> pɛpɛpɛ abʋɛta alo ɛkele bʋala mɛ ɛkayɔ ɛkʋ kadʋnʋ kɔfebi mɛ wʋka ɛkuni kewʋ ɛkuni kadʋ nʋ ayili nʋ kɔfebimɛ bʋakʋ wetsue nʋ iko boŋ ko wʋkewʋ kayɛla ta abʋɛba aka ɛtuse ɛ kʋ wʋfodzi ɛtu wani la ʋsili nʋtʋvli nʋ ʋsi la tala abʋɛba mɛ kunayɛ ʋsi ayɛkʋ deta kʋsi ɛzʋ ko woyɛ abʋɛ ʋmoli nʋsili muabʋɛ anɛ nʋ isili kʋfadʋ ɛkʋ nʋ kɔfebi mɛ kɔbana kawu ʋbui mɛ bʋa amʋ ɛkʋ wakɔnadʋ nayili kuna wɔyi kɔbʋɛ kʋbanayɛla mɛ ɔtala abʋɛ kawʋ.